Ncheya' tejna re ma' nryaxte yal ta nzina teya <hesitation> ncheya, ze nak re ma' ta naxte yal nak mdin' ma'ba orba nkuan jwa'n nchaar nryoter yala', le pa mbes yagor nzyter naba, nyet relar nyet re yo- yo taba re yo yixa' chon lena' niaga nzyter ma'na nkuan jwa'n jwa'za, mbay na nzo ma' nde ya xkapze' ta nde kuanma' jwa'n jwa'ma nda ma' yexkap ze nak bixa ma'ba ndeke xis mbin, yaga thi mbin jwa'ma porke ma'ba ncha bel, ma'ba ndema' nde kuanma' jwa'n jwa'ma, mbay na thiba nde ma'za ya exkap nde resma'za mbes betma' gab menza, neo ke jwa'n nyema' zabay, jwa'na nak chan bix, mbay thiba may naxte' yala' nak mbaka', mbaka este nxu yala jwa'na dib yala reta po nzy mbaka nxu' mbak ya'la ze'a mbay nuga mbak iz ndob xu zib mbak ne'a nchal bet, jwa'n njwi mbak tasmod ley, men jwi' mbak thi'ba iz ndobxu wal nak jwa'na nli mbak, yala'sa thiba ma' ta naxte yala nak nzed'a menba nke te kuan jwa'n jwa'za plo nzo re chuy bix po nzo re ngo, po nzo re ba nke te nkete kuan jwa'nga zebay mbay cho thi ma' nde che'a nak este mbez' ma' ba ze nda. Nde ya xkapza men ba ndele abis za cho, len cho gaj nabay jwa'na jwan nak rzynma' iz po thiob ma' kues ma bro nar ya kema' kuesma' yal per ne'a ma'ba yaguj ni'ma pues, ma'ba jwa'n nak nde ya xkapze, mbay thiba ma'ba nak gidtina' nuga ma'ba naxte yala, maba' nde kuan jwa'n nchama' za plo nke re <hesitation> ncheya ndob este luz jwa'n granad mbuymen granada' jwa'na jwa'n ndeza ma'baza or ze nak re nzo re ya' tona ma'ba ncha lo re lo jwa'n nta ndo lo ya' tonaza re yeba re jwa'na nche ma' ndeza ma' parba za axta yal, mba nzo thi ma' este mxi thi mbes men nuga orba nde kuan jwa'n jwa' ncha ya'la ndo re mbin ndo re conej bix po ndo re jwa'na nda kuan ma' nde kuan ma' jwa'n jwa'ma per nu ma' ta nak ma' exkap zebay, tele ma' xu'i nakenkuan nly ma per mbeta ndama' xu'i ya bet naka nzo cho kuan tyakmen tya gaja' jwa'n nak- nak <hesitation> r nak mbi thii'za thiba nak este mbeda' ma' nu orta'ya mbes yala' per jwa'n nak taya nly yalbet, plopa nke tema' ndyoma' re neda ze mbes ma' per nea segur ley zi men ngaj gaj gax ta mbes ma'y, thiba ma' nchaste ya'la ma' za mbenta mbes ko'u mentaya nchax po lo xkou lo beba nchax ma'ya ndole este. Mbotza' re taya asta ndyuxni ndob mbe ndob mbeba zyasa nchol ma' po nax re ned roba nax ma,' ta ncho neda ba nax ma' benta jwa'na naxli ma'taya nak ma' kenkuan nly ma'taya, nchenta jwa'n nkuan o nkuan ma' o per <hesitation> ma'ya ee naxte ma' ya'la mbay na thib ma'te thib ned ma' bix xenak mbesna ma' ndole nkoda'na ma'ba orba naxte yal, na chenta pa ndaxni, ndoxni men ta'ya ndob xni yis'na nda teta len ye kafe nda nagan nya ta nzo- ta ndo broma' taxa nya ndob jwa'n ta ncho ki lo dios nya ned nda ma' ngiz ma' ki na ndana' thi jwa'na nak komo jwi'n komo fok komo jwa'na re ma' nde te yal, thiba ma' njwi'n naxte toz yal nak este xen' mbesmen nu men mba nda nde kuan jwa'n jwa'n jwa'zabay ndamen poja nda plo nzyte re ma' bix cho ma' nchogay nday jwa'n ma'ba ma'ba jwa'n naxte yalna re nak re mxi- mxi le jwa'y na e ma'ba naxtega yal nkuan ncha re este ya galna ma'ba nkuan ma' jwa'n ncha ma' pur yal ma'ba nryaste yal nabey jwa'na ze par re ma' ba'ja nchol nexena.